Фарҳанги Фаронса бо санъат, мӯд, ошпазӣ ва адабиёт шинохта мешавад. Мардуми фаронсавӣ ба завқ, зебоӣ ва таърих аҳамияти зиёд медиҳанд. Париж маркази фарҳангӣ ва мӯди ҷаҳон эътироф шудааст. Ошпазии фаронсавӣ бо панир, нон ва таомҳои болаззат маъруф аст.